أكيد لازم نغير طريقة أسلوبي في الشرح، باش نخلي الدرس أكثر فعالية، ونستخدم أسئلة مفتوحة أو نشاط جماعي، باش نرجع نجذب انتباههم من ثاني أو حتى نعطيهم فترة يرتاحوا فيها شوية.